Wo maana ha. Kadalla wata nɟay. Kəlaw ɓi ɓi law uuro. Be ɛfe la. Tikelaw te nɟey ki ɓi got kaw uuru mbe eefe la. Walla da manna kə taɲ tara. Kay oɲõ be ɛfe got ɟaga. Rəm nan, teen matak rɔk, ruwaad diyad ba. Ridat deya baha, woo, təllaw ya kə də tit gomin. Tatit gomine woo, tal law ɓiwiri law uuro yaa gə tə law got na matak. Lawun, yatu taraden, to oŋg uŋg raro de bəle ni. Tə laww, to ɓiri wo to ooro. Woo, lawtit tit nɟay nee. Yay ndar na ŋgeri genen, ŋgeri gum ge de deba, ŋgumin dərokə law nan ndiyati kic kici daan tak. Naal, de aɲa dal An nɟiya, yariya ya vəriya get boot, deb ga taɲa kadiɲa riya diyet. Riya diyet boon marawaayita taaɲan aaɲenen, tə nafa gum, gum muwena gana ya taradan. Yatəfa haɲ, gum na zaatə koreɲ mbas, kiyeten deɲ ɟari wat daŋg ɲubinit. Taan debədat taɲa, tatə nafa ŋgum ɟine. Woo, marko, toŋg ohi gida, naan dee, in ni in teɲ. Roo taɲ ge naŋg ko, ohida, wo ŋgomiɲ, tə ɟaga. Wo iŋg ko, taɗ gal de. Te hafif, te naga, de aɟala, de kaskə kaskə garan ɗi kalta tariɲa dəroɲi kaskə kaskaba. Neen de na manaa de tabo aɲ ŋginan. Efen de tabo, manna de. Kəlaw tə nɟen, woo ŋgas ndeya tə aya tən, eya tə tari kor. Tə tari kor nə marawaayit, foto tar gumaji naŋg ko. Tu ubi, ubi bat te bak kebake bake, wo tə tariɲ korno. Woo got dəgədə tariɲ gum taɲa, gum taɲa, geni na nab kə ŋgal. Ŋgasən tanane ya utu, naan, teda tabu tə law nɟaɲi ndel. Pərofo bag bag gida, woo, korni kə de dabo ef bəle niida. Wo təlaw biri tə law uro, lane law tu nɟeyin. Wo tə-asar ki tiine bəlaŋg gada. Tə asar gə tiin balaŋg got kuric. Ef fen de tabo, teen darlaw waad. Ɗar aɲ aɲ tarə de aɲ oɲõ naŋg. Wugu maʃin ufi bag bag go naŋg roɲa. Roɲ maan kaye, ubun ndege de tariɲ marda. Law ndeya, talaw na gono katak mayin de tabo. Ayin da ayin rata rata rata nan na, naŋg maane tə gol meɲ. Maan, lawun tə got na meɲiti, woo ul lawun. Gum matako, yata, taab kiɲ biliŋg gəda. Teti ca, wo tə wazakiɲ dana, min de tabo, tə aɲ oweɲ ɲeti.